Jari nakke injo kanre-kanreang nu ngukungai yya injo ri se're ji biasa bahungku suro halli ataupun biasa ku haju to'ji punna rie jama haba'na ri balla a. injo di kua tahu isi, injomi kanre-kanreang punna rie mintodo injo ri dallekang tala kullei anda'a, nuaunu pole hassoro nu manna pale pole gohoroeya na nganre punna rie ji dallekangku poko' na talasannangi nyahaku tala sannnagi hatingku punna tala maeng ku coba manna palo siba'ci sija'pu ja manna pole sibatuja kah injo to isse kanre-kanreang ngungaiya na na ngungai pole karna lah biasa kulle to'jo pole a'baju kaleng-kaleng ku kah nu gampangji bahangna. e tahu ji, e kolu-kolu, e wortel e poko na punna rie mo pole tarigu angjarimi na minya' jari punna di kuta'nang nakke injo apa ku ngai injo ngungai tahu isi ngungai. sempo hallingna, gampangi bahanna diguppa ballo punna rasanna jari injomi alasanna nguraku ngai tahu isia, loheji tau maraeng intu pasti na ngai tahu is yya, kah nu ngurai, nu kanyamangan to pole rasana yya. injo ji nakke se're ku ngai kanre-kanre a Rie pole se're dikuai panada, injo panada ya injo biasa todo ku halli kah nyamang-nyamang to rasanna, ku ngira pada intu jalang kote a, cuma ngura ku ngai'i kah taba ulukellanna pada roti i' punna ri kandre na. jadi silaing tahu isi biasa to pole malling panada injo ku ngai kanre-kanreanga kah nu sempoji, gampang di guppa, lohe taua balu, gampang ji pole hajuang na